خمسة زائد عشرة زائد عشرين يساوي خمسة وثلاثين، كمان ممكن نجول <hesitation> ثلاثة زائد <hesitation> تسعة زائد أربعة <hesitation> يساوي ستاشر.